أكون عالم مشهور لإني أحب فكره إستكشاف و التأثيرات على حيات الناس من خلال العلوم العلم يفتح آفاق چديد و يحل مشاكل كبيره بينما الفن الچميل لاكن العلم يعطيك فرصه تغير العالم لأفظل.